ڈو ھزر باویھام مین جکو ٹیسٹ ڈیلی ھتی یونیسٹی جی مین جکو ہے گھڑین محنت کرلی ھتی پڑھلا ھتا۔ مین جھم یونیسٹیام ٹیسٹا ڈیلیا پچھی مین ڈاڈھا پریشان ھتا، کڈھن کان جی در گھمتا پلا کڈھن کانجی۔ پچھی مین ڈوھزار باویھام ھیک اسکولھتی اویم پڑھالی اوی جی ناء سنگم پبلک اسکول ھتی ایز آ ٹیچر۔ پیریین کرتی اٹھین تائین مین انگلش پڑھاتا۔ اوم مین گھڑین سیکھلی، مین ھیک ڈجی بھی ٹیسٹ ڈیلی پر کو ھلی بڑی مین جھام پریشان ھتا۔ ائین پچھی مین بنیم دھندھا کرتا۔ ائین مانجا بابا ھاڑی ہے تو مین ویر کرتا، فٹیا چنڈتا، مرچا چنڈتا ائین مالا لی ککھین لڑتا۔ ائین امچا مال بھی ہے دھگیا ہی، بینسیا ہی، بکریا ہی ائین گاڑین ہی ائین گڈھ گاڈی ہے جکیم امین چڑتی جائون، اوا امچی ہیکی قسما جی سواری ہے۔ ائین اڑگا اڑگا پندھ کرتی جائون چھون ائین واپسیم کھک لڑتی آئون چھون۔ ائین پچھی ڈجی کام ائین ہتی تو، جکو کھکیڈوہتی پچھے ہڑے او منیں جکو اے او جکو منیں صفا غریب تھے ڈودہاں نیں بیچتی پچھے آپری آمدنی کرتی گھر بر ہلاتی ڈودہاں ماں ڈودہ بوڈہ ڈینڑوا۔ ہیک ساکڑے سویرے پانجیں وجے۔ اسراں ماں ساکڑے سویرے جیکا مائو اوٹھاڑتی تو ڈاڈہی تکلیف تھیں اوٹھتا ساکڑی سویرے اہڑی اونگھ آوی جائے جکا اونگھ جکو اے ڈاڈہی نبھاگی اونگھ ہوئیجے اوڈے ئی کونہیں پر ڈوجا کوئی ہوتا نہیں پچھے جکا ڈوڈہ ڈیتی ھئی تو او وقت گزرتا گیلا جنوں پچھے جکو اے فوٹیاں ہالی ساکڑے سویرے چانہں پیتی جہڑو گڈ بڈ کاڈتی آتا ائین پچھی جھیلتی نوتی ریتا ائین بڑی سامین جی گڈ بڈ کاڈھون جتا۔ ائین واندھا ٹیم ھتا تو مین بڑی کرکیٹ بھی رمون جتا، مین ڈاڈھا شوقین ھتا او لی کرتی مین پڑھ کو سگھلا۔ ائین مین جکو کرکیٹ بھی راند کرلی، پڑتا تھوڑا گھڑان، ائین بابا کیتا بھی سئی تون پڑھی کونی چھی۔ ڈاڈہا نبھاگا اے کیسی یونیورسٹی میں داخلا ئی ناں ملی اے منا کہے ڈاہا نبھگا اہیں، پچھے اینوں کرتا کرتا وقت گزرتا گیلا، ائیں پچھے میں ڈاڈہی تکلیفاں بھی ڈیکھ لی اہیں ائیں ڈیکھلاں تو مں کافی کجھ سیکھلا بھی اے۔ میں جکو پہریں زمیں میں فصل پوکھنڑ، چونڈنڑ ،گڈ کڈھنڑ، ائیں او جکو اے مال لا سار سنبھال کرنڑ او جو ڈوہائی کرنڑ کجھ ذمیواریاں بھی ہالیاں، او میں گھنڑے کجھ سیکھلو۔ کہاں تو پہریں مانڑاں تو بارانڑا دماغ ھتے ۔ماناں ایں کھانڑے پینڑے بس ڈوجو کہیں کو تھے پچھے وقت بھی گزرتا گیلا۔ میں گھنڑے کجھ سیکھتے گیلا، تا پچھے آہستے آہستے وقت جوں اگتے آتے گیلے پچھے بس ہیک دوست اوڑے آتا اسکولی میں لگا ڑے ۔گلا پہلکے ڈینہں جائے لا تو ہوں پریشان بیٹھو تو پڑہاویں کا ڈیمو بھی کہیں تا پچھے مانجا کاکا او ڈیں رام لال او جیکو کجھ سفارش کرلی اٹھو لگڑلا پچھے۔ میں آہستے آہستے پہریں کلاس سیں اٹھیں کلاس تائیں کہڑا سبجیکٹ پڑہاوے ۔تو میں کہیہو سائیں میں سائنس پڑہاویں۔ پچھے آہستے آہستے سائنس میں پڑہاتا گیلا۔ جون وقت گزرتا گیلا تو آہستے آہستے چینجنگ اٹی گیلا۔ پچھے ماناں ساکڑے سویرےآٹھ س کرتے ڈیڈا تائین کلاس ہلتا، پگھار صفا گھٹ ڈیتی باراھن ہزار ماں کا گزر سفر ہلے، تین سوئاں میں ماں نو آنڑے جانڑے رو پیٹرول لاگے جیکڈنہں پنجاہ سو میں آپ جاں ائیں الٹے گھراں قرض تھے جاں۔ بارانہں ہزار میں پوری تھے ناں ماں را خرچ تھے چوڈانہں ہزار او ڈیں بارانہں ہزار الٹا ڈوں ہزار بابے وٹا لیا بابا توں پڑہانڑ جائیں ڈوں ہزار تنیں کنوچھے بس پڑہالا پڑہالا وقت گزرتے گیلا کچھ سیکھے <hesitation> پچھے او صرف پچھے جکو اے باغاں ئے موسم ہلے تی انب جکو اہیں ہمیں چونڈائی بھی کراں تا کٹائی کرے فل بھرتی ڈے موٹیں موٹیں پڑیں چڑہتیں کڈنہں ماناں باراں رے دماغ میں گھومتیں کڈانہں کڈہیں لک لکوٹی باغاں میں چار دوستیں ہک ڈوجے ناں جھالتے رمتے ہیڈانہں ہوڈانہں ائیں واٹر میں بھیلڑیں اندرو بندرو رمنڑا ائیں دوستاں سیں گڈ گھومو جانڑیں ائیں کام کرتیں انبڑیاں رے ٹیم ماناں جام انب چونڈتیں ماناں ساکڑا اٹھاں تھیں کرتی سام تائیں انبڑیاں چونڈیلیاں، مور بھی ہمیں ڈیکھیلو طوطے بچیں بھی گھنڑیں جھاللیں ائیں پاپ بھی کرلی گھریں گیتی آلی بلیاں کھتی گلیا۔ اے پاپ اے ہک قسماں ناں ہیک پچھے میں تتر بھی جھیلا تا تتر بھی دھارلا ہتا کارڑا تتر ہتا۔ بولیاں بھلیاں بولتا پر بدنصیبی مانجی تتر جکو ٹانکوڑا ہتا بلی جکو متھے گلی جو بلی ہیٹھا جھلیا لا تو او زخمی تھیتا مرتا گیلا ڈاڈھا ڈوکھ تھیلا منیں۔ ڈاڈھا ڈکھ ھتی گلا منین، پچھے وقت گزرتی گیلا پچھے جینئوں وقت گزرتا مانڑو بیہاں کرلا اے مانڑو جیکا بیہاں کرلا او جانڑے ڈوں ہزار ٹیویہاں ماں بیہاں کرلا او جیکو جان جکو گیلی تی ماناں چھوڑی ماناں امرکوٹ رے پاسے شہر آوے سترینہں کلومیٹر اٹھ مانڑوں را جان گیلی تی، پچھے مانجی ائیں مانجا بھانڑیجا بیجا گیلا ہتا او جکو اہے پچھے جکو پٹھے ہالی مان متھی بوج آتی گلا وڑےمانڑی مانجی اوڈڑین جا بھی مان متھی بوج آتی گلا اگے صرف ہیک جنڑا تھا پچھے ہمیں بابا صرف ودھیک خرچا ڈیلا پچھے آہستے آہستے کام ہوتے گیلا۔ پچھے بابا ناں بھی نوکری ملتی او ماستر تھی لا ہمیں کوئی ٹینشن کو اہے۔ ہمیں پڑہیں پلا انگلش ڈپارٹمینٹ اہے سندھ یونیورسٹی